रव् फिश्, इ मेअन् लिके तुन फिश् तुन फिश्, इ क्नोव् व्हत् इ पोउर् एक् दोइ दिन् थकिब परि रव् फिश्। अरो जोदि लिके चत्फिश् होग् तिलपिअ होग् दहि बेल दोइ तिनि दिन् थकि जै अरो जोदि बनए। मस्तो जोदि बनए केने भनए केने थव जै रेफ्रिगेरतोर् विथ् गूद् स्तोरगे तेम्पेरतुरे तित मनए। इतो तिनि सरि दिन लके थकि जै अरो ए ब्लोक् मनए भल्के अरो तुन् फिश् तुन् रव् फिश् बेलग् तुन् बेलग् मनए। भोहोत् मनए स्लिघ्त्ल्य् हन्द्ले करु बलगे ए ब्लोक् जेन् मनए दमगे न करेयको अरो ए ब्लोक् रेफ्रिगेरतोर् मनए। प्लस्तिक दि व्रप् करु थ बलगे य तो अलुमिनिउम् फोइल् दि व्रप् करु थ बलगे तित मनए बेसि फ्रेश्नेस्स् तो थकि जै। अरो तेम्पेरतुरे जोदि जोदि मनए चोन्त्रोल् थकयि दि ज वले मनए फ्रेश्नेस्स् तो बसि जै थकि जै। अरो सेर रो जने इतो बेफोरे मनए जितिअ फ्रीजेर् थव जै इतो छेच्क् कोइ लोपो लगे जन् स्मेल्ल् अहि थकन ए ब किब मनए तेक्स्तुरे तो सहि लोपो लगे फिशेर्।